صراحة <hesitation> أفضل إنه يكون عندي زر إيقاف الزمن، ليش؟ لأن ذلك بيسمح لي إني أستمتع باللحظات الجميلة بشكل أكبر، بأخذ وقتي في التفكير قبل اتخاذ أي قرار مهم كمان، <hesitation> بقدر أركز على إللي أحب سواء كان قضاء وقت أو مع العائلة أو الانغماس في هواياتي، بس الرجوع بالزمن بيكون فيه مخاطر، أصلا التغيرات على الماضي بتأثر على المستقبل، وأنا ما ودي فيه ذا الشيء.